Este äjtyät une'äk mäjtzäpyatät'ijna canica manhpatä escuela'oj jinhtyä mäjtzäpya canica, mäjtzäpyatät trompo, mäjtzäpyatät este ja'kutyät käwä'nu une'knhtumta'p, tejenä ya masantät mäja'äk mäjtzäpyat'ijna futbol, mäjtzäpyat basquesbol, mäjtzäpya't'ijna estee estee mäjtzäpya't'ijna este este barril, todo tityap jejtzyetä'ijna mäjtzäpya ampän une'k cuando une'äk, y soka'kantä pue jejtzyetät mäjtzäpya pelota, basquesbol, y futbol, hay vece ntzäkapyatä' pelota de de bate, jejtzyetä'ijna mäj mäjtzäpya todo entre ampän une'k ijtutät ijna escuela'ojmä.